करनेडान मौसम अले थन्डा है, बहुत थन्डा है यहाँ, बहुत सेलगो लागे हैं यहाँले। सर्दियान मौसम यहाँ दिसमबर्ती लगाएं, फर्वरी तक रोभे, यहाँ तापमान चालेश डिग्री तक जात रोभे। मार्च ती लगाएं, मैंमर रोभे, बसंत ती यहाँ अले जीरो ती लगाएं, पन्द्रा डिक्री सेल्सियस तक धन्ड रोभे। गर्मीन है कि यहाँ तीस डिग्री तक जाएं, गर्मीन मौसम ने जराग कम तीस तपमान चुटें। सरद रितुन मौसम है कि यहाँ फूल न पांटान सब धिरधिर गिरन मन जाएं, थंदी हवाई चालन मन जाएं। यूद, समुदरन, तटी छेतर रोभे चा, ब्रेटिस कोलंबिया रोभे चा, सरदी हलकी हलकी लागें, कम कम लागें। सरद रितुन मौसम है कि यहाँ फूल न पांटान सब धिरधिर गिरन मन जाएं, थंदी हवाई चालन मन जाएं।